Anajea e fina tawa cine neɗo goto wala sudu baba woturu lamoo leyndiidi fuf, wala kamɓe e ɓe jogi dina budis hen e halde cinuwakore. <hesitation> Ɗee kulle fu yo kulle non keertaiiɗe ɓe. Ko tawetee <hesitation> fay so ne woodi nokkuuje goɗɗe kaa, heewaa.